अगर आप हाथ से कपड़ा छिन ध्वोंणां त सबसे पलि यो बल्टि मां क्या करा, पाणि डाला। तेका बाद तेमां सर्फ डाला, जेते हम वॉशिंग पाउडर ब्वोदन, तेमा कपड़ा भिगै द्यवा। थोड़ी देर कपड़ा भिगौंणा बाद दस पंद्रह मिनट, तेते भेर निकाला अर तेमा साबुण अच्छा तरिका से लगे द्यवा। तेका बाद कपड़ूं का ज्वो कॉलर छिन या किनरै जगा छिन, तूंते अच्छा सि घिस द्यवा अगर आपमूं ब्रुश छौ, कपड़ा साफ कन्न वलु। त तेसे अच्छा से घिस द्यौला तेका बादा तेते पाणि से छाली ते, झाड़ी ते सुखौंण डाल द्यवा।